Pos estuvi bien cerca, ena India, ai ya cinqüenta añus i no me vagó de dil a Sri Lanka peru, craru, tó no se puei. Me figuru que Sri Lanka sea comu el sul dela India peru tapocu no estó ciertu. Me recuerdu ara que en essi tiempu Sri Lanka no estava güena la cosa i mos dixun de no dil. Enantis se llamava Ceilán, no es? Pos velaí! Peru, amus, mejol vesital la India o Tailandia o Bali.